धर्ति दोलल के समयमे कथि याद आवेय हम जब दु हजार बहतर सालमे जब कलैया पधैत रहली। जब हम बेडमे सुतल रहली त् अचानक एक बजेके करीबमे अचानक पुरा बेड्वा हीलेलागल अपनेमाने । हीलेलागल हमरा डर लागेल कथि होलक कह्के कथि होलक कह्के पुरा बेड्वा त्धत्त्धत त्धत्त्धत हीलैत रहे अपनेमाने । सबजना बहरा भग्लक साफ घरत ऐसेऐसे हिले केतना घर भर्कगेल केतना जना चपाके मरगेल काठमाडौँमे बहुत आदमी । सब मरल धर्ति डोलेके कारनसे हमे घरे फोन करले रहली बादमे बादमे फोन कर्लीत् घरेके सबजना ठीके रहे आदमी सब बहुत डेरागेल रहे । गासी अपनेमाने हीलैत रहे पानी अपनेमाने दल्दलाइत रहे इतना जोरसे भुकम आएलरहे कम्तिमे आठ पॉइंट पाच रेक्टरके भुकमरहे । बरी खतरनाक रहे ऊ हमर लाईफके सबसे डेन्जर भुकमबा बडी डेन्जर धर्ति डोलल रहे ऊबाला अभि तक्ला हमारा याद बा ।